Iyapa deq sesseq kale lao riwe- ri watakkaletaq jaji engka manettu lao- la- la- lao ri lalenna lino de temmello doangkiq mello doangkiq lao ri sesse arrajanna fung allahu ta allah